Izy kôa aminakà edy ara-dàlan̈a tsara mampiasa teknôlôjia amin'ny fivoaran̈y resaka fahaiza-manao ny olombelon̈o zen̈y. Fôtony zen̈y efa mivoatra bàka antsika izy iô, efa maro ràha mandroso, teknôlôjy efa mandroso. Afaka mifameno tsara tsy mifamono ndraiky fa ten̈a mifameno, zay ny raha hitako.